لو عايز تهتم بالنباتات في الأماكن المغلقه ممكن استخدم النباتات الي بتعيش الي بتقدر أنها تقاوم الحياه في الأماكن ديه ممكن تقربها مثلا من الشباك أو من اي حاجه قريبه من الشمس ممكن تعمل الي هي حمام شمس كل يوم ممكن بقي تبعد عن النباتات الي بتحتاح دايما لهوا وشمس علي طول وكدة